Maq tavaliselt süü iks hummogusöögis soolast asja, selle et ma arva, et ku väega tühä kõtu pääle midägi makõt süvväq, sis või lihtsält halv naadaq, muud midägi.